Ɓurani kam ko wonde gamoowo ganndaaɗo e diine jalnoowo ganndawo- ganndaaɗo. Ngati ngamri kam maa terɗe ma softu seeɗa, kadi a haalataa. Kono noon jalnude yimɓe a feeejan ñande kaala, sahaatuji pena.